أعتقد أن الأطفال اليوم عندهم الكثير من وسائل الترفيه. مثل الألعاب الألكترونية والأنترنت. لكن في نفس الوقت هم معرضين لضغوطات أكبر. مثل الواجبات المدرسية ووسائل التواصل الأجتماعي. قبل خمسين سنة كان الأطفال يعيشون حياة أبسط. كان يقضون وقت أطول مع العائلة في الأنشطة الخارجية. لكن مع تقدم الزمن تختلف الأشياء حسب البيئة والفرص المتاحة. ونقدر نقول أن واحد أحسن من التاني.